Ocuroŋyǝ ocuroŋyǝ yɨ kpii ŋkǝ juroŋrǝ jeŋceŋceŋ ocuroŋyǝ yɨ kpii wɨ loh ko kpeeta tufuriwǝ. wɨ kpii wǝ́ juroŋpiipiirǝ we pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨ ŋ nyaa lǝmɨ fɛɛ lǝmɨ fuuwǝ wɨ wɨ lóo fuu fɛɛtawe wɨ pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨŋ nyaa yurǝ mɨŋkǝ nyii oyuparɨlǝtǝpǝ sa wǝǝ vǝ́ nɨŋ ye lah fʊʊ yurǝ juroŋrǝ la ɖɛrǝ gbii lǝmɨ fuu wɨ lo fuuwe la fɛɛ wǝ́ pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨŋ kpii fɨfɨŋwǝ pɨŋ fʊʊrʊ oyurooye pɨŋ nya pɨŋ ta nyɩmaasɩ pɨŋ parɨ nyiiyǝ rɨkɨsa juroŋtatǝrǝ we gaamɨ juroŋpoŋpirǝ pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨŋ fuu yurǝ rɨ ko lǝǝ lǝmɨ fuu ŋ yǝ ojuroŋyǝ sa yɨ la atayǝ yɨlo kpɨlo yǝ fɨ yɨ ŋ fuu yurǝ rɨ yǝ́ǝ fɨ yɨ ŋ fuu yurǝ tufuriwǝ wǝǝ yurǝ we dɨnɨ yurǝ ɖe kpii ɖǝ lǝǝmɨ tʊwɛɛwǝ pɨ lee kpii rɨ lǝ tʊ wɨ lee ri tʊwɛɛyurǝ wǝ ŋ wɨ wǝ́ pɨ lǝ́ǝ fɨ tufuriwǝ sa pɨ ŋ fɨ pɨ ŋ fuu duturǝ ɖi tufuriwǝ wǝǝ wɨ yɔkɔ aŋʊŋyǝ kpoopu gboopu enimi vǝ́ nɨŋ mɨŋ ǝ lǝ fɨ rɨ a lóo fuu yurǝ we dɨnɨ wǝǝ wɨ lóo toŋ lɨŋ ta lö oyuroyǝ yɨ tiini wɨ lɨŋ fǝrɨ lǝ̈ paa juroŋpoŋpirǝ sa wǝǝ ǝ lǝ́ǝ fɨ o fuu yurǝ <hesitation> e lóo puu yurǝ rɨ wǝǝ o lóo koru ǝ fɨ juroŋpoŋpirǝ sa o mɨ fuu yurǝ we. wɨ lɨŋ fɨ rǝ wǝ́ ǝ lǝ yee lǝ̈ tɨrɛ, paa mɨŋ lo koŋ lǝ lɨ ba vǝ́ nɨŋ mɨŋ a la láa parɨ ɖɨ wǝ́ ǝ lǝ kǝ fɨ juroŋpoŋpirǝ sa a ya lóo fuu wɨ lǝ́ǝ fǝrɨ lǝ̈ wɨ lɨŋ poŋ o lóo fuu yurǝ we ɖɨŋ fuu sɩsiɛrɩ rɨkɨsa bipirǝ sa wǝǝ pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨŋ fuu <hesitation> epǝ we pɨ lóo puu oyuyǝ kpalɩkpalɩ yɨŋ mumu yɨ kǝŋ kpeerikpeeri wǝǝ oyuroputuputui wǝǝ wǝ́ pɨ lǝ́ǝ fɨ juroŋpipirǝ sa pɨ ŋ fɨ pɨ ŋ fuu o lóo koru ǝ fɨ rɨ juroŋpipirǝ sa mɨŋkǝ a la parɨ yurǝ a la lɛ ǝ fɨ a kparɨ lö yurǝ la alɛɛrɩ o lóo koru ǝ fɨ juroŋpipirǝ sa lǝmɨ fuuwǝ ǝ fɨ pɨ fɨ pɨ parɨ lö yurǝ pɨŋ nyaa yurǝ we kaa ke o lóo koru ǝ fɨ rɨ ǝ fɨ o fuu nimiɖorǝ la awaasa nimiwaarǝ wǝ́ o lóo koru mɨŋ pɨrǝŋyǝ lóo koru ǝ fɨ rɨ ŋ fuu no gurǝ ŋ toolu gurǝ we sɩsiɛrɩ kaa ke mɨŋ asɩɛŋyǝ yɨ kpii lǝ̈ wǝ́ le yɨ we ǝ lɨŋ pu asiɛŋyǝ wǝ́ a la nyɩŋ lǝ̈ o lóo koru ǝ fɨ o fuu lä asiɛŋyǝ o lóo koru fo fuu wɨ lɨŋ fǝrɨ lǝ̈ wɨ lóo poŋ fuu ɖo ɖi rɨ juroŋpirǝ wǝ́ asiɛŋyǝ yɨŋ tɨnɨ cwɛcwɛrɛ mɨŋkǝ oyuroe yǝ́ǝ tɨnɨ wǝǝ kaa ke o lóo koru ǝ fɨ <hesitation> o fuu lǝ̈ gʊnɩkʊnɩrorǝ mɨŋ ǝ lɨŋ puu rɨ wǝǝ paa gʊnɩkʊnɩrorǝ mɨ asiɛŋyǝ le we wǝǝ wɨ kaamɨ kɨ lo mɨ puu yɨ kɨ la paa tɛŋ ya paa tɛŋ ekini kpawe ojuroŋyǝ we yɨ kpɛlɩ lǝ ko kɨ lǝ fɨ lo mɨ fuu yɨ yo mɨ puu yɨ kɨ lǎ afɛɛye yɨŋ kɔ yɨŋ ru sɩsiɛrɩ kɨto ocuroŋyǝ yɨ kpii lǝ wǝǝ oo.